Zaho zane lafa misy namako, longoko ho avy amako eo zane, <hesitation> anaty ty trente minita sisa ty ihavia ereo, na hisakafo hariva tampoky amako eo reke le, le fa ty laoky handroako zane le fa laoky endaendasine, manahaky antoly io, manahaky kitozatoza io lefa ty iny ro ataoko amy andro haligne.